Sɛ yɛka sɛ faahodie a, ɔyɛ sɛ bi ade ne ho. Ɔbɛtim aaba sɛ, ne nnipa no hyɛ nkoasom bim anaasɛ ne ɔhyɛ bi ase a ne ɔnnya ahotɔ nti sɛ ɔkɔba no saaa ne yɛka sɛ bi a nnipa wei anya faahodie a, kyerɛ sɛ waade ne ho. Ɔnhyɛ biaa ase. Afei so ɔno nko ara seesei deɛ ɔtim yɛ bibi ma ne ho. Ɔtim tena ase si agyinaeɛ. Ɔtim tena ase si pi sɛ wei ne mɛyɛ a ɔnkɔgye nkyerɛkyerɛmu mfiri biaa hɔ anaa bi adwene nti yɛka faahodie a, ɔyɛ sɛ yɛahu sɛ bi ade ne ho afiri nkoasom mu.